عشان تثبت برنامج على موبايلك لو انت من مستخدمى اندرويد هتروح ل جوجل بلاى و تخش البرنامج اللى انت عايزه وتضغط تثبيت هيتثبت بسهوله اما لو انت من مستخدمى ابل هتروح ل اب ستور وتختار البرنامج اللى انت عايزه وتضغط تثبيت هيتثبت بسهوله وكدا ببساطه البرنامج هيكون معاك وهتقدر تستخدمه وقت ما تحب بس كدا